طبعا أي شهر مرتبط بعطلة أو مناسبة خاصة أكيد راح يكون شهر مفظل بالنسبة ليا، بس أنا بالنسبة ليا شهر رمضان هو الشهر المفضل بالنسبة ليا لإن هو <hesitation> نتجمع فيه أنا والعائلة والأصدقاء و <hesitation> نحتفل طبعًا، كمان فيه روحانيات وإيمانيات تتمثل في هذا الشهر الكريم، كمان في نهايته يعقبه عيد الفطر المبارك وهي إجازة رسمية في معظم البلاد، عشان كدا إحنا شنحب شهر رمضان.